o yi minian a o zo nucoza uwe tuwa a firaraba a firaraba biyo ba we wee o bɛrɛ we bu maba faba yi lara'a waati ba yi lara'a waati a o ma a nɛ ba ho sariya sariya nan